Hanigny nohaniko faragny vary ndraiky ron-jarikô vary fomba nandrahoko vary <hesitation> narotsaka anaty vilagny zegny vary ndraiky ragnogny de andrahoagna, izy ka efa ritra izy ivoarigny ,zarikô ka direkty <hesitation> andrahoagna anaty vilany miaraka amin'gna rano ,izy ka efa masaka izy atao saosy amin'gna tômaty ndraiky megnaka avy eo avarigna akeo zarikô efa masaka io izy avy eo pare manjary hoagnigny.